Jittalon kishanjikani, noe e enga alag log adem adem gubala ke, yani <hesitation> daymana gon dunyalon orky kani orkikan dunya ki many keshangi, jitta keshangi, vaslina'meno creama'meno esaka creami enga'alag logo aye nami lakin onday noe naena ery kosma jorbeja teken nanae jitta eni gubal kir taffija feinami, onday creamga komona, esaka طبعا creami enga alg log adem manie, keshaenjikan nolo nologana weadi adem en geta keshanjkani.